Alura ma mare e me pare a parlu piemunteis, patouà e italian e tüti e cuat mei nonu e none a parlavu piemunteis, patouà e ën poch d'italian e piemunteis e italiana a sun le langhe propi ch'i m'an mustà da cita